<hesitation> أني لو خيروني بين إن <hesitation> ننزاد في الوقت أو في المال أكيد حنختار زيادة في الوقت، <hesitation> لأنه المال طالما موجود الوقت حييجي، <hesitation> لكن الوقت هو اللي أحياناً يمنعك يعني من <hesitation> إنك تجمع المال.